naam derevaa kofaa issa itoof hiyoo naam sagalee daab kofaa issa itoo, naam derevaa itaa malsuun woan garia kabaad malsun garan feed ijemaa woan akasii suun kulii ufiin midafedaa amoo malatin derevaa naam dibiaa kabaat naam hamaa siit itoo dandee siinen hiijesaa, siit gargalee hadui tantee itoo suniif hatariaa.